Arriyad al tudor la hel, kan shiya kula tigdar tisawwa be wa kan hel katir kula tigdar tisawwa be hubas riyadtal jari, finshan ajjari inta tigdar tibda shiya shiya, tigdar tibda be bikan shiya ambakir tizidaikan helak ma laiga kula ambakir tizida shiya ke, ambukura tizida ilga aktar.